जब हम्रे छोट छोट रहि तउ हम्रे जिप देखेक तहिन सेहनी मरी मुल आजकाल ते अब बहुत मनै किन सकले हँइ आउ हरेक गउँ घरमे देखेक मिलजिता । मोटरमे यहका अलग अलग तमाम भाग रहतियाँ जेहका अलग अलग काम रहतियाँ । जस्तेकी यहमे चार ठो चक्का लागल रहता जउन एक ठाउँ ति दोसर ठाउँमे निंगैना काम कर्ता । अइस्तहिं यहमे एक ठो हेन्डल रहता जउन एक ठाउँ ति दोसर ठाउँमे लैजाई बखत घुमैना काम कर्ता । अइस्तहिं यमने गद्दी रहतियाँ जउन डाइबर आउ पेसेन्जर बैठतियाँ । यहमे एक ठो ईन्जन रहता हउन सबति महत्वपुर्ण भाग रहता जउन ओहके मोटर ओहके एक ठाउँ ति दोसरमे निंगैनामे मदत कर्ता । अइस्तहिं यहका एक ठो तेल धर्ना टँकी रहता जेमने तेल रहता आउ अइस्तहिं एक ठो धुवाँ निकर्ना सेलेन्सर रहता । अइस्तहिं यमने गेर रहतियाँ जउन धिरेसे आउ जोरती निंगैना काम करतियाँ । यहका ब्रेक रहता यदि अचानक कुइ आइगेल कहलेसे ब्रेक मारेक पर्ता । अइस्तहिं यहका एक ठो क्लच रहता जउन गेर बद्लेबेर काम लग्ता । अइस्तहिं करके यमने हुड रहता जेहमे सामान धरतियाँ । अइस्तहिं करके यहका लाइट रहता जउन आँधियरमे उजियर दिखैना काम कर्ता ।